Este ra color, este morad, zul, ngáh, xnya, gútz, <hesitation> este gris gy, este nú ga ni na magenta, menta, zilani verde olivo rni raba, verde limón, azul marin, azul ciel, este azul rey, zega ngaz gy, quitz diroz, este chi zega diroz gy stalias tipos de diroz nú, nú fiusha, nú queity run ve dia stalias pe, ra color gá sigy run’ve.